Ewa izy io zany kôfa amin t-shirt amin'ny coton io zany am- maha hoe t-shirt coton anazy tonga de cent pour cent coton jiaby io; ein! _x000D_ Lamba coton zaka prépare-nao bakeo nao koa i- préparé col anao bakeo col io misy karazany maro koa col io; misy col ouvert, col fermé <hesitation> de bakeo jerenano taille-ny olona io e! _x000D_ Tsy hoe taille taille le eritreretinao raha io fa: fa taille le ein! _x000D_ Refin'io olona io de zay anamboaranao anazy! _x000D_ De zairinao zaka io; de bakeo; vita.